في نهار من النهارات ضاعت عائلة طيورها في وقت موسم الهجرة حاولت العائلة هذيك من بعدها أن هى تبقى ترتاح في المكان الي هي فيه والأم والباب طاروا عالي برشا بش يشوفووين بالضبط والحسب الطقس والطريق إلي نچم يعديهم و يخلطهم عالسرب بمتاحهم وإلا يكتشفوا البلاصه التي يمشون لها.